este natu yoo jana’ayo chii ioyo jaa vas xaa ini, te ioyo jaa tu va’a iniyo jena’aya, pero nuu nuu nuu este jiniyo te naa ma kantia mayo naa so’a chiyo jaa au vina chii kuniri este tua kuniri sua tua vina, naa sa’a suari chii este na kuntauri iniri maari te este kuu kuu kantiayo mayo, mayo este jente kuuyo, kuu jaa na va’a na sa’ayo chii nu tu te nuu vina jua’a ka’ayo, te icháá tuu tu yua kuu nu mal káá chii maa ma jataii inii jena’a.